الآلات ممكن إنها تنتج <hesitation> تنتج أعمال تشبه الفن، بس الفن الحقيقي <hesitation> أكيد من إنتاج البشر، <hesitation> يريد مشاعر <hesitation> وتجارب بشرية، وهذا ما يمكن للآلات أن تحاكيه بشكل كامل يعني، <hesitation> أن تحاكيه الآلات بشكل كامل، لكن العقل البشري هوالمسؤول عن الأحاسيس، والتجارب، <hesitation> والتفكير، <hesitation> شو تاني والتعبير. <noise>